Rishpërndarja e pasurisë mund të jetë një mënyrë efikase për me ulë pabarazitë edhe me sigurue një drejtësi më të madhe sociale. Përmes taksave progresive edhe programeve të ndihmës, mund të përmirësohet cilësia e jetës për ata që janë më pak të privilegjuar.